Té dii ko xa'á di'ó ngueno <hesitation> xun ho xun ku kuexhi no ndoá dana han xhen tión no kueno nakadanguan, iin ná dakeña deyu nadakeña onn té ya'á nadakeñá, uj <hesitation> xhin tionó koo nguxhi nidá koo xakadaku kadakeña deyu xakano, te xun xuku netiunó kikui ihó iin diko ho ñoo no hí nguiko ngueno nguikoté un xhion xhin tión ña dino nidá, ña dino dino dixa'a no ñaxhintión ña koo ko luxhi xon.